ନିଷ୍ପତ୍ତୀ ନେ ବାରେ ଅଂତରଜ୍ଞାନ ଔର ଭୁମିକା କରନା ହୋତା ହୈ। ଅଂତରଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସମଯରେ <hesitation> ଦୁରୁଧା ଏବଂ ଉଚ୍ଛୀ ନିଷ୍ପତ୍ତୀ ନେ ବାରେ ଲାଭଧାଈ ହୋତା ହୈ। ନିଷ୍ପତ୍ତୀ ନେ ବାରେ ଅଂତରଜ୍ଞାନ ଔର ଭୁମିକା କରନା ହୋତା ହୈ।